<noise> tib minn bi'lsa lëꞌ minn yu yu kad dze, kad dze biꞌltsa bekwaꞌn c̲h̲uꞌnn y lëda nak y minn c̲h̲eꞌn gakda <hesitation> ineꞌ bët siada ldoꞌ pero nlido aveces sdzinn idzinn momento kë lëꞌ minn c̲h̲eꞌn gieꞌnna kë lëda nak guꞌn uyuꞌnn o guꞌn xneꞌ o bekwaꞌn, lëꞌ minn siempre c̲h̲ak arrepentir siempre lëꞌ minn c̲h̲ak rekapasitar, lëꞌ minn xieꞌnna lëꞌ minn sdzakyena que lëꞌdugu nak guꞌn uyuꞌnn o ke lëdugu nak guꞌn uneꞌ, entonces par naꞌ ke si yu or yu minn xka dzak entonces gakda iban tib minn sin ke gakda arrepentir.